राम राम, मैं डाक्टर सूरी परकाश भारतवाजन <hesitation> न अपाइटमेन लेना चाही रहा हूँ। काई तू मेशे काजे तेरी सही तारीक समय बताड़ देशे कतरी कबार लागसे तेर ती बात करना हूँ। मारा पेटे में अन्सुन दर्द हो ही रही हूँ। मूत्रनें जगाम ती दर्द होगे। ती मैं जल्दी ती जल्दी मिलना चाही रही हूँ डाक्टर काजे ते। तू मुझे मेशे काजे बताड़ सो के कि कतरी कबार ती डाक्टर मेशे काजे जड़से। ने हतरत।